Ny <hesitation> stetôskôpy iny koa iny mpitsabo reo moa zany mampiasa an'iny. Iny zany finjanjina ny raha manenoneno iny zany, ny raha tsy mazavazava anaty vatatsika olombelo ao. Janjiny raha iny, atao amy sofy. La alà amizay misy vy boribory zay amy talin'ny raha iny, apetapetaky amy vata, amy tratra, amy sarotso, amy fo.